Aloa comme assazzo faieiva e panisette con i firsceu a-e erbette. De primmo 'na bella pasta con tomâta aggio e baxeicô e de segondo faieiva un porpetton de faxolin in cangio do formaggio e de euve ghe mettieiva unna bella magnâ de fæña de çeixai che ghe dà gusto e accompagneiva con unna bella insalatta.